Ah pues mëꞌ may nak or lëꞌ por ejemplo mginn nap lëꞌ man este xtop gix par ix̱ixkwaꞌ diꞌt ku, ga este xc̲h̲ixkwaꞌ diꞌt gats x̱in ic̲h̲op, tanto man gus y man mach pues c̲h̲uꞌnn yud c̲h̲ixkwaꞌ tib pchaꞌs ga dzekna or lëꞌ man nanla pues lëꞌ man xgu, lëꞌ man c̲h̲oꞌb lëd ngow, lëꞌ man mach nap sia xdeꞌd guꞌn c̲h̲ow man, man x̱oꞌb lëd ngow.